फ्रिज या रेफ्रिजरेटर का मुख्य उद्देश्य भोजन पदार्थों को ठंडा रखना और उनकी ताजगी को बनाए रखने में प्रयोग कियो जात हैं। यह एक घरेलू उपकरण हेमेंट है। जो तापमान को कम करके खाने पीने की चीजों को लंबे समय तक सुरक्षित और ताज़ा रखने में मदद करतो है। ताज़गी बनाए रखना: फ्रिज के अंदर विभिन्न प्रकार की खाद पदार्थ जैसे दूध फल सब्ज़ियां मनुष्य और अन्य चीजें ताज़ा रहते। ठंडे तापमान में इनका पोषक तत्व और स्वाद भी संगरक्षित रहते हैं। भोजन स्वादिष्ट और पोषक बना रेटो है। बर्फ बनाने की सुविधा कई फ्रिज में फ्रीजर भी है मत है जिसमें बर्फ बनाने की सुविधा होती है। यह विशेष रूप से गर्मी के मौसम में प्रयोग करी जमात है। जब आपको बर्फ की जरूरत हैमत है। यह प्रकार से फ्रिज का उद्देश्य खाद्य पदार्थों को सुरक्षित आज बनाए रखें में प्रयोग की जात है। उन्हें लंबी समय तक प्रयोग करने योग्य बनाए रखत है। यह एक घरेलू उपकरण है। जो ना की केवल खाने को संगरक्षित करता है बल्कि जीवन को आसान भी बनामत है।